Ladaka kucɔ ididrɛ cici ididrɛ cici ayiy anɔ nkɔ ava-va kɔ nyɛ vɛlɛ ɔsɔ nyɛra bapɛ kucɔ bliba mudu kɔ njɛ blɛ aga ka jɛ lub ala anɔ zwa nɛ inɔ kɛ nka ava kɔ aka mata ka zɔrɔ ka zɔrɔ anjɛ lubala nɔ zwa nkɔ ava kɔ nɔ nyɛra apɛ kutuma kɔ itsl anjɛ lubala zwa itsi lubala kɔ barɔ kɔ lubala nɛ nyɛvɛlɛ nna kɔ ka so nrayi iso ɔso nyɛ kowini ibɛlɛ bɔn ɔgbɛ bɛ dɔ ayi ɔgbɛ bɛ dɔ wa ɔngbɛ agidrɔ bɛ dɔ wa ka ayita bɛ dɔ wa kɔ iwɔ wɔ wa nyɛ bɔ nkɔ anata kɔ gbɛ nganɛ bɛ di wɔ zɔrɔ wayi inwa kɛna nyɛra akamata kɔwɔwa shawɔ nkɔ wɔ dɔ wa sha bwɔ bɔ Baga lo kanjɛ yi cɛnɛ damuwa nabliyi yi za wi cɛnɛ domowa nabli yi. ma nkɔ yi wai abli na icɛ nkɔ damuwa anbɛ nɛ kɛ na ama anbɛ nɛ kɛ na ama nkɔ yi wa abliyi luba layi nɛ naa trɔ wa nyɛ bɛɛ nyɛra akamata isa sɔ atrɔ agita ama, nkwale na ma zi she nkɔ ɔzɔrɔ dɛ sha vukɔ muna nyɛvɛlɛ mada akamata kɔ ɔka naa kutuma nbc itsi kɔ gbɛ leda ɔgbɛ aga kɔ bɛ madɔ ra nkɔ zɔrɔ dɛ lubala yi ana mudu kɔ wa kustrukpɛ si atana la nwa ila nɔ muso ablila kɔtun kɔ iwɔ du so nkpi dɔrɔ ava nɛ kutun inɔ dɔ so miyɛ nɛ nkɔ yi dɔ so bli agakɔ bɔ baga lo kɔ anjɛ yi cɛna damowa nipɛrɛ ama nkɔ yi so yi abliyi na damowa an bɛ wa nkɔ yiso abli bɔ anzw a bɔ kɔ yi <hesitation> mni yincɛ nɛ muzwa lubalɛ yidzi aya lukpɛ luba la iso za na yinni anɔ nla

Ama <hesitation> cɛnɛnɛ ka ladi da nzanɛ lada ɔka kucɔ kɔ lancɛnɛ ididrɛ luba lubala gbo gbo nɛ adu nɔ zwa nkɔ ɔdu so nyɛ kɔ so nyɛ lukpɛ yɛ wɔ kanso nyɛ kucɔ aga ka dum u nɔ nɛ na mada nyɛv slɛ na nkɔ du so nyɛr a nkɔ du so mayi kɔ ribli kɔ adu zwa qɔnɔ nidɛ nidɛ du zwa qɔnɔ kɔ duso na nkava kɔ ma ra nɛ bɛ kɔ kpɛ nunɔ ganɛ na wɔ nini kpɛlɛ ma asi wɔ kpɛlɛ ma na nkpi lowa naa nɛ jɛ lubala ijɛblɛ gusɔ labli ba na lubala anyi ya drɛ zwazwa ava kɔ yipisɛ abli myyz ele zwazwa ava kɔ yi sho osi kutsa ku nɔ osi nɔ hada yi na ɔni ni yi drɛ lubala nɛ gbo gbo gbo gbo aga kɔ ndu mu nɔ kwɛ na kɛ na